أصحاب عالاغلب بيش يوصفوني كشخص ديما حاضر ويعاون فيهم, ويجاوبهم على أسئلتهم المهما, إذا كانت معقدا وإلا بسيطا, باش يقولوا إنه ديما يسمع, ويفهم كل التفاصيل, وديما يسأل برشا, ونبذل جهدي باش نكون مفيد ونعاون الناس, وديما نحب العمل التطوعي, وديما نحب القرايا والعمل والجهد اللي نقدمه في خدمتي, ممكن بيشوفوني كيما اللي ديما حريص على تحسين روحي ونكون ديما حاضر في الوقت.